Karazagna mofomamy: misy gateau, misy gateau banane, misy godrogodro, <hesitation> donate, mofo katakata, pain au raisin, pain au chocolat, madeleina, cake.